मीट ऐ जियादा दिनन तक चलावे काज, एक टाइट कपड़ा में बाँध कै राख देयिन तकि जो है बाय तक हवा ना पहुंचे। और बाय फ्रीज में राख देयिन, माइनस चार डिग्री के सेल्सियस पे जाते जो है मीट बाले लंबी चलेगी।